راح اختار المكتبة الشخصية ل <hesitation> فكرة أنه يكون عندى جميع الكتب المكتوبة لين الحين، هذى لحالها فكرة مؤثرة جداً جداً، أنه انت بتمتلك كل المعلومات المكتوبة، أعتقد أن راح أكون أثرى شخص على وجه الأرض، لو هاى الشى صار طبعاً اللوحات مهمة بس مو مو قدر الكتب.